Alaa, neɗɗo waawaa waɗde nguurdam mun fof taw alaa nimsa. Ngati neɗɗo kala ko potnoɗa waɗde, ko kaannoɗa waɗde, ko potnoɗa haalde, so tawi a waɗaani tan, a nimsitan. Neɗɗo noon waawa waɗde fof, ko fotno waɗde, e ko haanno waɗde. Firti, neɗɗo kay wondi tan ko e nimsa.